Chemo rk'uxik ri tya'j rech qa xtpo'yik chaniim, cha' ri xk'o kb'anik ri tya'j e kjak'iik, poch'maaj, i ky'oqa'chi' pi rwi'siib' <noise> kto'qook arz'om cha'chriij. kyo'qan pu rwi' siib' rech qak'chi' kpo'yik, ri tya'j ri' kb'anik keri' taxeex kb'i'xiik, chre'sicha' kb'iij ri wnaq xtintiij qe'n kaxeex, mu k'u'xa'n qen yaax xtyo'qa'n pu rwi' siib' are'k'xq'u'xiik, ri tya'j kb'anik ri xk'o, ksa'xik chu q'iij, kyo'qook atz'omm chriij, i kyo'qa'n pur wi' siib' i kirch'iij, kchi' ju jrub' q'iij, kirch'iij neri'juun mu k'eeb'iik' ek'ajwi' ya k'o ri ke'q e, tewsb'al kb'ixik ki'k'eyxik, ki' k'eixik tewsb'al kyo'qook, ptewsb'al, e qak'chi' kpo'yiik, xuq kee kirch'iij, n'o oche'qaqatz utz keri' uche' más utz ri kb'anik xk'o ma's utz che cheri xtb'ank'chi' kyo'qook atz'om chriij, kchjxik, i kyo'qa'n pur wi' siib' kék'rk'uxik tya'j ri' kb'anik, ri xk'oo ajwi' ya qa qatz kb'anik keri'kum qaqcheech ri q'aaq'qatz knuk'iik, sicha' kyo'qook ajwi' pu junn tewsb'al, k'onk éj <hesitation> e et aparato kb'i'x chre' ki'k'eyxik ajwi'tewsb'al, tla'kku'xuul ri tya' ajwi' xuqke kir ch'iij, jun jrub'q'iij o jun jruub'iik' kirch'iij no'uche'qal qatz utz keri'más utz kepli kb'anik xk'oo, n'oj joor ttzatzik re ri' no'j uche bieen xtb'antaj qmal jun weet chik, jun weet chiik kepli kb'aan xk'oo